Aanyakai thuwa kolong ayakae iuthaoo ngiboro alomaket elalak ngitunga a lomaket ayakatar ngiboro euthao ngistoi kech toyokatar lomothai toyokatar zaidi kanguna kerai ngawiyai eyakar kerai ngareuta edukit euthao daang arai eboyor loajokon kiutha kila itwaan likeng ayei itwaan ni ayakar emaal lokalaan la arai teni ewogar mere nabo lo edait etha eche elemuni ngaropiae tout alopuko taram yaani itee kama nyiwethekini tongopiathi anikeng iwethekini ngeth ebeibel anoropiae iboikin kidogo tonyou kirimi kaneni. Eboyoto jik eboyor ngolo etengit ngake rupeae engarakinit ngike tunga ngike dee dang ethithomae kila kitu mam ibore ni epeyori meere be epanyi e kaath loa nanolenyang epanyi e business toyokar ngaropiae taanyu tabar kupitia e business ngolo ngethi aanyunea ngaropiae nakalaak nguna arai ngakan keng na epenyia e biashara keng ngethi aanyunea ngaropiae nguna. Tolem ngethi kimunak atamar arai akuj ngethi ipothi ibore een ngethi kiinakini ngethi nabo inyakari kiingak iyong akuj ibere een nyiting ewagar ama toting kama arai itwaan en daang echap naingolikunea iyong kingolik kama meere itwaan ni ewethikini kikok ilemari akuj nyiyeni iyong erot lo ebunio akaj kitodema iyong akimujngina apei kwaar abu itwaan entolem akuj yau ngakiro neni tolemunae e market tobuangae kitor eshida kech neni buuu na abwong’ere e market abuuu kifilisinga kinos ngitunga toruwor robo iwuutahi kila itwaan ibore nido chichi ndiooo ooo emariao tolotoi abu taanyunae teni ngistoo dae kiboikinetei lakini ani abwangia dang arai kimie ngitunga kiboyoto anaroo tolem nabo bu kiwaak eukuta keng togolo sasa ngikastomae toruwor eboyi kongin abu itwaan nikolong ayakar emaal ayakar ebore daang mam ibore ni ekosakanit ngapikipikio kathaa nyoui abu ngarupiae nguua tadaun. Ngistoi lu ayakar ayakar teni pe arai epei alalak lakini apotu ngaropiai daang todaunoth daand tongop teni nyo kiboikin kongin kingoliki iyong ngethi yaani etha loa ingolikinea iyong yaani tothub iyong kishangaa kotere arai itwaan nikolong einukara sana kingolik yong kikilak iyong e design loaronon yaani kitiliwo ngithunga luche ibere kama ngingoko kimuriak atamar arai akuj ngethi ipothi ibore en ngethi kiinakin iyong ngethi nabo ebuni tolema eyei erot lo ebuneneo akuj tolema ibore anitwaan kiriam iyong akuj kiinaki iyong akimuj kiinukar iyong katee ngitunga luche kwa echap kithiyan ngitunga niaronon eyei vile ebuni akuj kidemari iyong ngikastomae kidong akimuj ngina kotere arai kerai iyong itwaaan ni ebusiness anitaan ani ekaath dae eyei vile ni eyauni akuj akininget na apolon ata kipanyi iyong nyo elemuni akuj akininget na apolon yau lo beshar lokoni ngolo tobuang kerai ekaath dang ngolo eyei vile na eyauni paka kiputh iyong tobung napo kop kongina ngethi ikoni aya itwaan ni iboi bila ibore eyakar alakara kotere. Emaam nyitami ngeth atamar kotere amaka ebiachar lipanyi le anyoutu athubui ataparach eyakar alakara kengee anyou etembea dae kibatishaya tanyau ekaath loa akwaar kangina taanyu kimuja ka ngikede nyenayarit ngaropiae ee epungathar tani kidogo ichanakin alotau keng toruor ichana sana emamakar alakara ngina emamakar afuraha ngina abolia ngina be ka ngide kori ka ngitunga luche kotere ichana ngethi ngakiro na eekath nguna ngethi ikokinit lakini itwaan ni iboyi bila ibere ngini emam ngethi ngakiro nakalaak aanyu ngeth teni amioto kimuja kimuji alakar ngeth elakara jik too apotu ngike de to emam nabo ebolia ngeth ebala ejok noi. Akuj kotere naakiinak nuku elakara kotere eboyeri eboyer keng emakar ngeth nabo esinyoi ibere beaa woe duno bo kekokinioonen abe kwani hakuna eyei ngeth jik sawa jik iber baa aanyungu bo ngeth naanyami moi nabo tonyou kitembea kongina tu kongina tu eyakar ngeth alakara naapolon ne emam ibere ithuyoari kotere iboi ngeth eboyor le emam atamar be duno moi abe nyo abe nyo arai ngeth jik kongina. Ngethi iboe erakari ekabairan ka itwaan ni emakar ibere ichani itaan nikabaran ngathain dang edekathi ngide ikote aai ikote aii iyoki akuj itwaan ni iboi kongin nyeinakini teni idake lo angarooiai anakalaak nyeinakini teni nyoni iyoki tu kongin toloto toruwor echida lo akoro bon ithumbai tonyou cha athubui kirimo tanyaan ne epuatare bon nyichani nabo alodeke kebu edeki deng toruor tu arukum toruwor emaleria torumor tubong kong’ina tu mam nyeinakini edeko loapolon arai itwaan ni angaropiae ngethi einanakini akuj edeke ngolo kitumia ngake rupiae kongina ethi iboyonoto ngitunga luche lu amaskini ama itwaan ni amakar ebere iboyoto kongina aminatoi ngethi arai ibere niapolon sana tominakin iyong ka ngitunga taruko niajokon teni emakar iyong ibere mam nabo alakara kon ilakara iyong kwa ta imakar iyong ibore tolot yong nitwaan ngini kiinak iyong kwa ta emakar ngini nak yong ngethi kiboikonos niajo kon mam ngakiro naaronok nakikokinete yong kiboikinoth eeth jik eboyor loajokon.